معنديش أي شك في الاختيار ، أنا أكيد هقضيها وأنا شاب ، لإن وأنا شاب عندي اختيارات كتيرة أقدر أعملها وأنا طفل عندي حدود كتير و <hesitation> آه طبعا ليها مميزات لكن عموما انت كشخص شاب عندك مميزات أعتقد الطفولة و <hesitation> و السن الكبير ، فإنت في مرحلة متوسطة تقدر تعمل اللي انت عايزه يعني.